<noise> iya nanga ngoaka mane kan an kia woja woja didik ja loa de aje jo jujur maruka jo sadar nako wo bicara <hesitation> de wospoputurungu kan ngoaka tara mungki ina gisene nako osmemehe kan done jo sabar ngone ino to bicara lo ina gisene kaliosi ka je jo pahe <noise> mane semua dari ngone balusu waakana.